نشأت في منطقة جبلية كانت الأوضاع هناك صعبة نوعا ما حيث النقل من حيث مراكز الترفيه و من حيث المراكز الصحية.